Sɛ me nyɛnko bi rohwehwɛ dɛ no ho bɛyɛ dzen a, afotu a medze bɛma no afa mbrɛ obesi w'atsentsen n'apͻw mu nye dɛ, ͻsoɛr anapa a, obotum w'abͻ ahoma kakra bɛyɛ sema eduasa. Ofi hͻ so a, obotum w'akotow asoɛr akotow asoɛr na ofi hͻ a sɛ kwansin kor na obotum anantsew anaa w'etu mbirika akͻ aba a, ͻnyɛ no dɛm pɛpɛɛpɛ na dɛm yɛ no, no ho bɛyɛ dzen papaapa.